Kur mendoj për kulur gri, më vjen në mendje neutraliteti dhe qetësia. Kjo kulur evokon një ndjenjë ekuilibri dhe sereniteti, shpesh e lidhur me ditët me re që mund të jenë si të qeta ashtu edhe reflektive.